È kuwa wɔŋ dèè dì, è kuwa wɔŋ dèè bù, è kuwa wɔŋ deè wɛ̀ìŋ, è kùwàìŋ deè dìè, è kuwa deè fùà, è kuwa dèè ɓali, è kuwa dèè goò, goo mai, e e e e nɔ̀ŋ kiiɛ̀ lii è kuwa kaìŋ wiɔ̀ sùȧ mìŋ naŋ jȧȧ jii.